गोस्पेल संगीत इसाई धर्म पर आधारी संगीत के एक सैली। हो काई छे इस लोगप्रिय संगीत परमपराओं से प्रेरी थाई। और गोस्पेल संगीत में इश्वर से जूड़े के लालसा और धार्मिक। आस्था के जुनून जल काई छे इस संगीत प्रोत्साहन और प्रेरिणा। के स्रोथ हो के छे इस संगीत अमे अफरीका और अमेरिका के। संस्कृति से जूड़ा हो के छे और इमे सदभाव पर जोर दिये वल जाये छे।